عشان تكوي التي شيرت لازم اتجهز الطاولة مالت الكي و-وتحط ال-القميص الي تبي يعني تكويه تحطه على الطاولة وتبتدي تستخدم الكواية